Te tu niko nan payaker ne tu ai tu'a mu nyaai karna seng ti'i seng ti lewo nemo ne ka angkat minen reres jadi ke se na dia mom paku wo martelu niko made ke lel pa musti sako ma paku pa ngerer ngerer dari daket sekere kerende na no se tu'a tu'a mo sa sere sata los ka reo jadi sako ma paku pa ngerer ngerer pe'ndon tu dai ma ganggu se se birman wo sako selesai mo ma me minakum seng ti ketumpa mue paku nange nanu ti um pepenet pepenet ti'i satu dai papaken pepenet satu dai pepenet e mun te we se si asu jadi caranya ni koma po paku pepenet um grendel ti'i tleh si lele osen sama paku sama paku te' los kasar pengerer ngerer pe'ndon tu no kayu ti ke'te paku kowait ti de me mokan jadi sako mo paku pangerer panger satu poto mokan kare tu yente yente an nge pe'ndon um paku ti memang toro tu mang grendel ti ni tu man te tu na tetudu ni paapa ma rero mo ges paapa nyai mange ki uma jadi siwe siwen lako pa na yaker paapa ne ke mertelu wo paku mangemo kuna <noise>